Toh haŋkaŋ ga gwaro hari ra, i ga baa gumo. Ni di day, harize goono, deesi goono, i goono a ra yaadin hay'fo gwandi bumbo ga gwaro hari ra. Baw goono, kaaray goono, ikulu ga gwaro hari ra ikulu hari ra no i ga gwaro. Kooro goono, ɲga nd'ay kulu no ga gwaro hari ra. Ni di haya, ni di yanayay ikulu hayo no da ni di kaaray, ni di hari ra no baikulu si hin ka'ka hari ra da ni koy hari ra mo haikulu kaŋ a di daama no a ga te ni se. Baw bumbo a ga gwaro hari ra, gwandi bumbo hari ra no a ga gwaro ikulu harize yaŋ no ni di hayo goono, cee beeri goono, ikulu ga gwaro hari ra. Ikulu harize yaŋ no ikulu noodin no i ga gwaro noodin no i go ga rayuwa ɲgay haikulu kaŋ i ga te day a ra no i ga te. ka ni di mo ciifi izey day kaŋ ir ga bay hari ra i ga baa gumo ikulu goono harize yaŋ no ikulu hari ra no i go. Karaya goono, tufi goono, hayo goono i kulu day goono yaadin gargaze goono, ikulu hari ra no i go. Ya kay ni di, baw wo day, ir bumbo ir ga di hari ra da ir duwaa, kaaray day se no ir ga zuru, zama ir manci sorko yaŋ kaŋ ga ni di. Da ir diya gaskiya, ir si hina ka di ɲga no ir ga amma da ir diya